السلام عليكم، شوف ها السيارة! ها السيارة تعتبر خيار ممتاز؛ فيها نظام أمان متطور وتجنيات حديثة، و كمان التصميم جذاب وايض، إذا عندك أي أسئلة عن المواصفات أني موجود للمساعدة، وخليني أوريك المميزات اللي تميزها عن باجي السيارات الثانية.